Sa mawui pira se kaampitku se menge wiam bale sere moka totorang ku waya kaa sek laker wia mbale susur nendo seka ampit se mengei wewean se tumamu temi biasa ka apa se mei mangki teturu se maajar umur- umurnia wewean belasan wean ngapulu pitu wewean telu ngapulu esa laker se kaampitku dei kato torang ku umur nea kaah weano se lebe metua we wewiani aku sa mana mo mbale lakeru penusu nusu yan tah wia wean tarian sakalele sak tei menusu nusui Kadang kem <laughs> menga ayo rapem beren menga ayo pagi laker kasa penusu nusu wian tah witu wewean komando komando owean kumura neah sa itu paengkaten melangsah se kaampit se mengei se dei te wiam banua wean keng kasi manam banua walina maantu waakat ka paar nea menusu nusui wooni yaku suser nendo susur wengi wewean ka ampit se mengei ndei ketengku kumura kukinep paaran nea kaa pila nea sa menusu nusui woni yaku weweangke pila ne tuah wean <hesitation> wewean ilmu kaato aneya wia wia ni aku